Oli babé fuburoos, fo faa gapuréén saalté butumi, naŋ utiŋé waaf, nuŋaar fo nuburoos miin upuréén saalté yayu. Wala naŋ unuso uyuhohul, nuŋaar fo nuburoos butumi nuti butumi jambi butumi bufoŋo, nutiiŋ waaf, nuŋaar fuburoos faa nuburoos. Naŋ upiyodo butumi, butumi bo béfoŋo, gafooŋ gagu, fuburoos faa nuñuumé éŋaar nupuréén saalté yaamé do butumi éém